त इ भलके बात बाटे हमनीके पाचगो संगहतिया मिलके प्ल्यान बनैली, सिम्बा फल्स कहेवाला झर्ना देखेके । इ सिम्बा फल्स झर्ना ललितपुरके मनीखेल कहेवाला ठाउमे बाटे । त हमनीके इ प्ल्यान त दु तीन पहिले बनालेल रहली त जौन दिनका हमनीके जाएके रहे त उ दिनका हमनीके सबेरे मनीखेलवाला जाएवाला <hesitation> बसमे चहर गेली हमनीके पाचु जाना । आ पाच जाना चहरके मनीखेलके लागि चलगेली । त मनीखेल हमनीके पूगगेली, बार बजे उरी आ बार बजे उरी पूगगेली त उजगा जाके हमनीके कथी थाह लगलक कि तोनिके आब <hesitation> हाइकिंग कर्के उ झर्ना देखे जाएके <noise> पर्तौ कहके । त हमनीके उपरि गेली हाइकिंग कर्के, केतना घन्टा लगलक हमनीके तीन से चार घन्टा लागगेलक बरी उच रहे का आ बरी खतरनाको रहे काहेसे पाहाडसे पाहाडे पाहाड हमनीके हाइकिंग कर्के उपरि जाएके रहे उ झर्ना <noise> देखे । त हमनीके गोर तैको एने ओने होइत न त हमनीके सीधा नीचा खसजैति, हमनीके मर जैति एतना खतरनाक रहे। त हमनीके उपर चलगेली उपर <noise> जाके झर्ना देख्ली, झर्नामे नहैली त नाहा वोहाके हमनीके नीचा उट्रेलग्ली । त उतर्ते उतर्ते साझ होगेल रहे । त साझ होगेल रहे त हमनीके नीचा जाएके मन न कर्लक। त हमनीके एउटा घर रहे उइहे पाहाडमे । त उइहे पाहाडमे हमनीके रातमे उजगे रहली, उजगे चाउचाउ पकैली आरो माउंटेन डिउ सब पीली, गाना गैली आ रात भर उजगे रहली । आ जखून्त्रा दिन होगेल न त दिनके हमनीके फेन नीचा उतरगेली ।